A Iran ndraiky zen̈y, mirasa telo zen̈y karazan'ny raha toetrandra misy amin-drô an̈y zen̈y, ny haiko amin'ny ankapobeny edy e. Misy lera zen̈y irô klimà dezertika àby in̈y, arakaraka faritry edy e, mafana maiky. Koa fa misy lera klimà kôntinantaly, amin'in̈y ndraiky zen̈y manintsy, avô maiky mafana fa misy malen̈y latsaka. An̈ao amizay amin'ny klimà siobtirôpikaly, amin'in̈y zen̈y araiky misy mandomando, amin'iny zen̈y araiky misy malen̈y fo mandava-taon̈o karàha zen̈y.